Mpamboly mandritry ny hain-tany aho a, ny fomba hiarovako ny voliko a de izao: totofako bozaka ny fototry ny voly rehetrarehetra mba tsy ho tratran'ny hain'andro a de rehefa manondraka dia atao tsikelikely mba hiidina any ambany a ny rano zay anondrahana azy.